O habdi o hefta dume be vindi ha patakeewol mai amma o heftai, O jogi patakewol mai ha jungo mako o mabbiti odo laara vindi amma o wawata o janga ngam jangirde na je mako ba kanko o jahili jo on kastaado.